Per ni zega nare queity <hesitation> a dios bzan ni gula ra queity nandia tu blecani lo gëxlyw per dete dis ni de ná’re de ni gú th biny na nua cincuenta y ocho años chi hasta chi gú th biny, chi bza laza saty ni sëtrua hasta chi g aza satnuu rava tugul rninu gack tugul’a, pernuma chi barat ni nú xi cos chi, na brenica run rava nah chi brenica run rava chi, rap rava chiv’e, gula raprava xily, gula raprava gur chi ni gazy gaw ra’va guty ra’va gun ra’va th tugulchi tiop xi chi run rava tugul chiva, tiem gy ah tiop zy chi run rava ni va, looni róh si cun chí lo campion run rava ní chi va, encambio nare ah run rava ni tiop, chon chí, tap chí run rava ni na, nueve día rni rava, chi tiem gy ah queity, queity nandi rava nuni chi, nii sini, niisini nare ah só queity nandia tu blecka lani tu gzan ni ah hasta ra bzan rava rnirava ra buny tiem, hasta des chí ni siednu tugul ah per numa ni, tiop si chi run rava tugul queity nú di ni rxhi chi va queity nú di ni za ni rni rava calendr, za ni rni rava tuní ah queity nú di ni chi va, larava tal lá rava gun rava tugul loni róh si cun ru bchi, viloo di chi, nísi run rava tugul chi bzaa laza mare ná de nisatrua zacka einty ná re de ló nare cubi ru ahqueity nandia xi mil bzalorava chiru lárava rsiu calendr lárava run róh nde arava run rëcki lárava run per ni casi queity obligad di gun rava ni valna va, ni na importante de gamy ah tiop si chi ni run rava ni.